اعتقد إنه كل الرياضات أنا مرة وايد سيئة فيها. ما في شي اقدر اساويه الصراحة فيها. <hesitation> لأنه ما- ما لعبتها ما- ما تعجبني رياضة أصلاً ما أحب الرياضة. أني <hesitation> آخر شي اغنى ما تعنيه الرياضة إنه اروح gym العب شوية على الأجهزة. و خلاص لكن ما بعرف ألعب رياضة معينة يعني.